Sampuun um põhimõttõlidsõlt sääne vetel siip ja tuuga mõsõt hindä hiusõq puhtas. Ajat ilosahe vatutama ja. Ja noh mõsõtki sis tuuga ilosahe hä- häste puhtas hindäl.